Naon rutinitas anu dipikaresep anjeun dina waktos enjing-enjing

Naon anu ku anjeun pikirkeun ngeunaan parobihan iklim?

Naha cuaca di nagara anjeun parantos robih salami sapuluh taun kapengker

Jelaskeun kumaha cara mesen janji jeung dokter di nagara anjeun?

Teknologi naon anu ku anjeun dihariwangkeun?

Gambarkeun sato anu terakhir ku anjeun tingal.

Dupi jalmi anu yuswa na beda ngagunakeun teknologi sacara benten oge?

Kumaha jalma pikeun bisa milih di nagara anjeun?

Di komunitas kuring, barudak biasana ulin kaulinan tradisional sapertos petak umpet, egrang, jeung gobak sodor.